हमे बिलतसारी बोली आउथ हैंगी। हमे हिन्दी आउथ हमे अंगरेजी भी आउथ। हमे भोजपुरी भी आउथ हमे उर्दू भी आउथ। और नेक नेक सी पंजाबी और बांग्ला भी आउथ हैंगी। जी में हमे सबसे जादा बुंदेलखंडी पसंद हैंगी।